Lo in gun sakai lo lana ina wik ina komuniti de a bele kalapang tin na kalapang inang na kalapang inang na ga palangan pal palanganai pelo a mem kalapang wok lo langen ina ga tokunin ina wanwan joun mem woklo no mem tukul pana kamem kaomuniti leda mem wok mem wok inap gianang malang sakai fifteen o twentu minits mem kamus wok mem mo inang lo lui mem mas sui e mem ma kuk kane kamam ina pamili emem ngang emuk mem matai matai matam gua mam minang mam ma wok matang. Mema kapkapis mema kapkapis panga meme kkap kapis nur kapkapis panga mem kamus matan gunn mem kalapang angasik tenginana mama ri kalapang singus mem luga kar mem kaile asek lo ausik mam minang kul pari pikingus kamus mem kamus lo ausik mem topuk lo lui me meng minang em gatokum ina wanwan dekas ga tokum ina wanwan saksakai gun lo mamana dai mem kalapang wok a mem mwok o mem woge na mem pas mem takum ina wok tamen kasi nina nai lain minang lo siva wanwan taim wanawan gun lo mamang taim lo amamana taim mam kalapang tau ina wanwan wok sakakai gulina mem kalapang pasal ma wokek akamana ina wok angasik e kuk mem tere nasigis gi Gi woge kana wok me malanga sege lo lana kamem ina komuniti okai emuk mem tapuk e mem kusai ta bel gi ba ting e mem minang mama wok lo komuniti wo a komuniti kalapang kus imam komuniti leda kus imam mem otang pos karanas pos karanas alak kus imam mem otang pos karanas otiting ina satal ga takun etang ina mata laklak kiak kuk e mem kapiteng ina karanas lu mamal ga wani ga wani lana lali nangem mata mem sari pana tengina masir tengina strigkata e mem kalapang tuk kuvul sota wok lo lana komuniti mem tuk kuvul mem wok ina mam tarai ta komuniti otang Gi giro la lana ina wanwan ota lo wanwan dai <hesitation> matan gun mem kalapan ata lakiak ina siak lo luva kar- kar no siak lo ausik mem kalapang in kalapang ata lakliak ina siak lo ausik kula mam ma minang lo kowana lak liak lo lana mosut mem siak lo ausik mem sang to pokasu lo salan ta kar e me me tuko ko kar e mem siak lo ausik matan gun mam kalapang inang lo ausik mem aminang inang po gi lait ina man sok kas o bus mem pasal mem pasal lo ausik gima gima Kono gi mai mai mareng lo main maket lak tapuk aneng lo memorial lak topuk aneng lo taun mamem lak tapuk lo taun lava mem siak gi suak kaseng siak siak siak siak siak pasal las sege mai lana eni mam siak siak siak mem masang lov mara sakai eight o clock to nine o clock mama sang okai gara na kokot lo etok siva etok siva <hesitation> sakai powak potul poiat palmet polmet sakai palmet powak palmet potul Polmet potul polmet poai powat palmet patul palmet poiat <hesitation> saikai songowlong kai mondai gun sakai gun powak gun potul gun poiat gun palmet <noise> pasine na lotu lotu mem kalapang takuning wanwan dai wanwan gun lo mamana wik ina pasal na visit lo lui lo visit tiak kamam ina <hesitation> sipsip kamam ina leda lo lana lui lotu e takun wanwan gun malang gun patul taim tamem ina kuval lo sel tamom palousip palousip me palousip kuvul ga tokum wanwan gun lo sakai wik mem kalapang ina visit ti sik ma tangin na ro mala pen mem ma visit tiri mema songo kuvul pari moma tavai re pok. E mem go go lo karine matana lui mem goniri mem lasuri mem sik pari lo ausik su kar e man sikpari lo ausik maminang kul pari tan gun mem kalapang luga malang tan salan ia kalapang wiaka salan wia kalapang alak liak sumem mem sa la manmaras mem stimire kamus mem suka akamus ina mamana hep supup ina tang lo masut mama kapisiri kain kain heps e mema simiri ina katu gun lava mam siak pari lo ausik Kamen ba ri kalapang ba la maket rik makeet pana nik panga ta mamana motang mam kas marn kapisi me kalapang ina salim mem maki maketi atapuk imo ka matan gun mam satavai nasi mama takun a gu buk sunia mam tavai pana merg ina kuk a malang mam toi apan panga ur nik kaiak sotongot alu ngotpus mam taivai enap gi kus aneng pana lo vivilai ina lotu lo maleng no ga kusai no lo poli no gaini mam aigok ana kamam vartabar na no sakai ulina iga taktek lo vivilai ina lotu naga kalapang in visite tangina naing pelousip a kivung nia sakat kongrigaison ina etok ari ga pok Kamem ina ekala sia gi pok ga gi sang lo komulosi na pokus giro suning ina ekelasia lo siva o wak lo siva no vivilai no kuk kuvul e woki no wok lo siva aunenge wewak kalapang na tokon maralai maski ma tokun kain in vitua ro nai gewek aro kasa mem kalapang ina akalkalit mem kalapang ina lasunge ina tiptippa ginan emu amam kakipang ina wok maksi ta polpoongai gewk aro logo longlongo gai gewek aro lo gun mam wok pina wok kasaman kos kuk kas anung wok malang ina non wok magi mem making a ai no ina lotu mam kalapang ina aneng no tara pana kam pok lo lana koma siva lo simin misin mam kalapang in a wok aro